أرشح له وجبة الإسكالوب تكون عبارة عن شريحة لحم معاها الخضار المسلوقة على البخار اللي نوضع لها <hesitation> شوي من البهارات، والملح الصخري علشان يعطيها طراوة، ونوضع لها إكليل الجبل، واليمون، وبعدها نسلجها علي البخار في مصفاية علي الموية، أو في جلاية هوائية.